כנפצ׳ל נְעִיש חְיַאתִי כִּשַאבּ בַּאלֶע בְּחִית עַנְדִי לְחֻרִיַּה נְקَرֶּר נְגְ׳רֶּב נְתְחַמֶּל לְמַסְאֻולִיַּה، אֶטְּפוּלַה פִיהַא בְּרַאַה וּלְעַב וּלַכִּן כִּתְמְלֶכְּש אֶלְאִכְתִיַאר, פַמַרְחַלַה אֶשְּשַבַּאבּ תְּקְדֶּר תְבְּנִי מֻסְתַקְבַּל וּתְחַקֶּק אַחְלַאמֶכּ، אלְוַעִי וְאֶנְנֻדְ׳ג כִּיַעְטִיוּ לִלְחְיַאה טַעְם מֻכְתַלֶף.